kɛ lɛ lɛ, lom, bɛɛ, cɛɛ, narɔ, soo, nyɛ mizi, nyɛ muta, nyɛ runɔ, nyɛ zacɛɛ, nyɛ zabɛ, plɔ lo, plɔ bɛɛ, plɔ cɛɛ, plɔ narɔ, plɔ soo, plɔ mizi, plɔ muta, plɔ runɔ, plɔ zacɛɛ, zawɔ bɛɛ, zawɔ plɔ lo, zawɔ bɛɛ plɔ bɛɛ, zawɔ bɛɛ plɔ cɛɛ, zawɔ bɛɛ plɔ narɔ, zawɔ bɛɛ plɔ soo, zawɔ bɛɛ plɔ mizi, zawɔ bɛɛ plɔ muta, zawɔ bɛɛ plɔ runɔ, zawɔ bɛɛ plɔ zacɛɛ, zabɛ cɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ lo, zabɛ cɛɛ plɔ bɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ cɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ narɔ, zabɛ cɛɛ plɔ soo, zabɛ cɛɛ plɔ mizi, zabɛ cɛɛ plɔ muta, zabɛ cɛɛ plɔ runɔ, zabɛ cɛɛ plɔ zacee, zabɛ naavɔ, zabɛ narɔ plɔ lo, zabɛ narɔ plɔ bɛɛ, zabɛ narɔ plɔ cɛɛ, zabɛ narɔ plɔ narɔ, zabɛ narɔ plɔ soo, zabɛ narɔ plɔ mizi, zabɛ narɔ plɔ muta, zabɛ narɔ plɔ runɔ, zabɛ narɔ plɔ zacɛɛ, zabɛ soo, zabɛ soo plɔ lo, zabɛ soo plɔ bɛɛ, zabɛ soo plɔ cɛɛ, zabɛ soo plɔ narɔ, zabɛ soo plɔ soo, zabɛ soo plɔ mii, zabɛ soo plɔ muta, zabɛ soo plɔ runɔ, zabɛ soo plɔ zacɛɛ, zabɛ so, zabɛ mizi, zabɛ mizi plɔ lo, zabɛ mizi plɔ bɛɛ, zabɛ mizi plɔ cɛɛ, zabɛ mizi plɔ narɔ, zabɛ mizi plɔ soo, zabɛ mizi plɔ mizi, zabɛ mizi plɔ muta, zabɛ mizi plɔ runɔ, zabɛ mizi plɔ zacɛɛ, zabɛ muta Zabɛ muta plɔ lo, zabɛ muta plɔ bɛɛ, zabɛ muta plɔ cɛɛ, zabɛ muta plɔ narɛ, zabɛ muta plɔ soo, zabɛ muta plɔ mizi, zabɛ muta plɔ muta, zabɛ muta plɔ runɔ, zabɛ muta plɔ zacɛɛ, zabɛ runɔ, zabɛ runɔ plɔ lo, zabɛ runɔ plɔ bɛɛ, zabɛ runɔ plɔ cɛɛ, zabɛ runɔ plɔ narɔ, zabɛ runɔ plɔ soo, zabɛ runɔ plɔn mizi, zabɛ runɔ plɔ muta, zabɛ runɔ plɔ runɔ, zabɛ runɔ plɔ zacɛɛ, zabɛ zacɛɛ, zabɛ zacɛɛ plɔ lo, zabɛ zacɛɛ plɔ bɛɛ, zabɛ zacɛɛ plɔ cɛɛ, zabɛ zacɛɛ plɔ narɔ, zabɛ zacɛɛ plɔ soo, zabɛ zacɛɛ plɔ mizi, zabɛ zacɛɛ plɔ muta, zabɛ zacɛɛ plɔ runɔ, zabɛ zacɛɛ plɔ zacɛɛ, runo, runo si lo, runo si bɛɛ, runo si cɛɛ, runo si narɔ, runo si soo, runo si mizi, runo si muta, runo si runɔ, runo si zacɛɛ, runo si zabɛɛ, runo si zabɛ plɔ lo, runo si zabɛ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ plɔ cɛɛ, runo si zabɛ plɔ narɔ, runo si zabɛ plɔ soo, runo si zabɛ plɔ mizi, runo si zabɛ plɔ muta, runo si zabɛ plɔ runɔ, runo si zabɛ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ bɛɛ plɔ lo, runo si zabɛ bɛɛ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ bɛɛ plɔ cɛɛ, runo si zabɛ bɛɛ plɔ narɔ, runo si zabɛ bɛɛ plɔ soo, runo si zabɛ bɛɛ plɔ mizi, runo si zabɛ bɛɛ plɔ muta, runo si zabɛ bɛɛ plɔ runɔ, runo si zabɛ bɛɛ plɔ zacɛɛ, runo si zabɛ cɛɛ, runo si zabɛ cɛɛ plɔ lo Runo si zabɛ cɛɛ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ cɛɛ plɔ cɛɛ, runo si zabɛ cɛɛ plɔ narɔ, runo si zabɛ cɛɛ plɔ soo, runo si zabɛ cɛɛ plɔ mizi, runo si zabɛ cɛɛ plɔ muta, runo si zabɛ cɛɛ plɔ runɔ, runo si zabɛ cɛɛ plɔ zacɛɛ, runo isi zabɛ narɔ, runo isi zabɛ narɔ plɔ lo, runo si zabɛ narɔ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ narɔ plɔ cɛɛ, runo si zabɛ narɔ plɔ narɔ, runo si zabɛ narɔ plɔ soo, runo si zabɛ narɔ plɔ mizi, runo si zabɛ narɔ plɔ muta, runo si zabɛ narɔ plɔ runɔ, runo si zabɛ narɔ plɔ zacɛɛ, runo isis zabɛ soo, runo si zabɛ soo plɔ lo, runo si zabɛ soo plɔ bɛɛ, runo si zabɛ soo plɔ cɛɛ, runo si zabɛ soo plɔ narɔ, runo si zabɛ soo plɔ plɔ, plɔ, plɔ soo, runo si zabɛ soo plɔ mizi, runo si zabɛ soo plɔ muta, runo si zabɛ soo plɔ runɔ, runo si zabɛ soo plɔ, plɔ zacɛɛ, runo isis zabɛ mizi, runo isis zabɛ mizi plɔ lo, runo isis zabɛ mizi plɔ bɛɛ, runo isis zabɛ mizi plɔ cɛɛ, runo isis zabɛ mizi plɔ narɔ, runo si zabɛ mizi zacɛɛ plɔ, plɔ soo, runo si zabɛ mizi plɔ miziz, runo si zabɛ mizi plɔ runɔ, runo si zabɛ mizi plɔ zacɛɛ, runo zabɛɛ muta, runo si zabɛ muta plɔ lo, runo si zabɛ muta plɔ bɛɛ, runo si zabɛ muta plɔ cɛɛ, runo si zabɛ muta plɔ navɔ, runo si zabɛ muta plɔ soo, runo si zabɛ muta plɔ runɔ, runo si zabɛ muta plɔ zacɛɛ, runo isi Zabɛ runɔ, runo si zabɛ runɔ plɔ lo, runo si zabɛ runɔ plɔ bɛɛ, runo si zabɛ runɔ plɔ cɛɛ, runo si zabɛ runɔ plɔ <hesitation> plɔ soo, runo si zabɛ runɔ plɔ mizi, runo si zabɛ runɔ plɔ muta, runo si zabɛ runɔ plɔ zacɛɛ, runo isi zabɛ zacɛɛ, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ lo, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ bɛɛ, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ cɛɛ, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ narɔ, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ soo, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ mizi, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ muta, runo isi zabɛ zacɛɛ plɔ runɔ, runo si zabɛ zacɛɛ plɔ zacɛɛ, runo mbɛɛ.